To mi heɓaay dama so'aki duniyaaru Mars, mi yadaay e debbo am, mi hoccay ɓiɓɓe am ɗiɗi, mi hoccay baba e Inna am, ngam mi yiɗa jonnde fere, bo mi yiɗi mi joɗo daki maɓɓe.